Embukhanga <hesitation> esaa likumi nende indula asabai, halafu enzye enzyee akhutava kidogo, shichira vavovalaa vori noo lenya khumenya valai khaye khondi muviri kukwo ruve mulei, sasa khaya oku okulombe kuvee fiti nnakhola saa kumi na mbiri, nendekha echai, <hesitation> mm eekombe munzu valei vwene, nnakhamala nengwa engwetsanga chai saa, saa mocha alafu nenzya khusoko, nnakhatsya khusoko enzyee engule ekhave tsi nynya, eedsi sukuma, etsifwaa, liseveve, shichira weniranga fundu sheskuli onyela wanyola vacheni vavereyo valenyaa eshikhuvii lisulsa ata avutsa waakona paka saa yine olanyola valakhukasianga ebei <hesitation> ii inyinji yene, sasa tsitsanga mapema yeneyo onyola nanyola wa vavoyire kamaa eshisali shilala shinji shirinji likhumi. Noovukwa wenao neeuyire sheshulu olanyakho efaisa kidogo nnakhamada khumuchedi lakini alaa niwakhachanda khusoka okhuu, onyela wamalaa kama massa kama karibu karano noowista saba, yao khoo oyire fundu fwenefo fwasi sheshkutu nnakhamasa enenge vandu vokhuustraa vaanjire sheskuli ninuula yo, vakhave vandu va mwofisi yaa procurement, veetse vavuuvite valenjare fundi fwa neenda nende mundu ulengaa khutusya khurumishire. Evakule nee naandika nini yewanje <hesitation> everesye nengalukha munzu, mani etsi sasa embere syinyone embula mundu wo khukhonye ta, mbere tsa no mundu wo khukhonye mulala lakini sana sonyela khumuleshera kasi yosi totee, engulushe munzu kwakwa saa. Saba yao ninakhela mutsisesaa tsyendatoo enyole aundi ashiri khusinga vana, emukhonye khusinga khuvalisye, vatsye vakone esye mwene endyo lanji, noo ekasi nilinyinji, erusanye onyela khuva khawakhola orinangwa munzu khandi vakhupira alusima rori khulenyaa aa eshjindu fulani, kwanza awakati avora valakholanga anachara kana <hesitation> ivetsanga nende inine inyingi sana niwakholana khondi nonyala khandi valakhuupranga simu khandi vari kalukha khusako khuivirere eshu khukwendra eshindu fulani asubuhi. Hasa khandi ngwoyo okusoka otsye okhawe khandi khawakhola kho ore nivakhupira khandi olusimu vari shikhwenyerenje khandi uresekhokho aundi yaa alanga awenao niwo enini inyolekhanga majaritoo manyinyi ata unyela watakayua ovuvi khori avandu kana uta vari khuri valamberesyanga akasi si vavere vapanga makhuva kewavop avulai vyene asubuhi, nyola nakhakulakhaa nakhatsya khandi khe ngalishe muntu, nnakhamala lunch weneo khoye mwee erange arimwetsani tsyanje tsilenjiranani hichira aranganje khandi nivannyela okhu khupa enini vuusana, vanyola vaakhupa okwee niwakhandi muhosi chesi tawe mnakhamale khupa tsisuve tsyakhola muti, hangolave iyuva lilakhava khuyora, elyura lilakhava khunyora, khondi ukalushe wire tsivavii tsye wuuo sheskulu wane khandi avukule khandi vakhweresyee enini yeye sibui ari mwakhaya wende ofundi asubuhi khanire engalukhe angolove yiingo, wakhakalukha ori ori nangwa angolowe, khandi amanye munzu valenyaangaa ava, ovaa avaudumie ori mu mama wa muumuu, khandi ngwayo enzye khare tsi fwaa tsye khutekhaa. Nnakharuala tsyenetsyo tsyaakhola saa ngapi tsyakhola kama saa saa <hesitation> saal tisa angolove, wakhakalakha makhuva kenakonaa namanyinji okave mwe avandu valalya angolove eeh! Khuva mama khandi khaye vatese munini muu cu siri raisi ta niwakhamala alombo mwavandu valalga saa <hesitation> nini shakhulya shaa angolove omala omwene ootsye wisinje shichira subui wakhachanda khumbaase mmbiri kachonyire, hasa nolenyua khuva vulei, khandi otsye wisinje okalashee makhamala esomekho enini evanjeri kidogo, omanye vaudaa vari nolakha nyasaye makhuva kaka sikalava malei tawe wenaatsya khola saa saa tsiviri mushiro, haya khaye endolokho etivi kidogo shichira khandi khaya omanye mweshivala shila tsitsona niwikhala tsa ovinangwa mushirina soo lamanya mwa makhuva kalatsaa itwanyi yiita, wenao omanye tya khola saa tatu etsaa tsitaru mushino, haya onyolanga nakhakana kama saa saa nitsitsire sana saa yine tsya mushiro, saa yine saa tano yaa saa trano mushiro khonyola nakoona shichira kahye kandi ovee no laavakhangaa mavwevwa asubui wenao sasa nwere syenyone. Avana vaatsire sheshulu, hasa vana nivakhakalukha vori nangwa niwaenyolekhoo ombiri khwanje kulemunyaakho kidogo kidogo shichira embula ekasi inyinji ya khukholata, nnivo valakhola tsikasi tsinyinji tsyene <hesitation> mbukhanga sasa <hesitation> vana vasomi nivakhalukha khurula sheskulu, embukhanga kamaa saa ngapi saa saa seembukhaa mapema sana ta, kama saa moja yao saa indala yaoa nnakhavukha wenao nasavetsa muumoni neenze neenze khusoko khukuura avundu fundu fwa she skuluyi shichira niyekazi inyinji yekhalenga niyo ekasi yee kholaa saa tsino mbula kasi yindu ta, makhatsya khusoko, nee ngalukhe nanyola vaateshire lunchi mmbiri wenaokwimunyakho ni tsyakhola saa kumi yao nee enzyekho yona nzye okhukhola enini, okhukhola mazoezi mu gym kidogo nee ngalukhe angolove. Ngone mapema ekhola kasi yewanje siiva indinyu saana ta.